La ohatry ka zany ame toeragny hamandoagny be ohatry zao gne kitay ampiasaigny zao ka da igny manko la ohatry ka e sy maigny sara igny lasa sy mahavita mahandro sara, lasa be tesy fa tsy mahavita tsy mahavita mahatosiky sara, avy teo koa zany <noise> lasa mora mavao avao koa zany gn'hany mora andehandehanane bibibiby, mahita mandomando amigneo izy da magnantogny amigneo, lasa mora mavao, mora lo gn'hany igny.